אכּתר וחד את׳ר פיא הוא ג׳די כאן רג׳ל חכים והאדֶא וכלאמו קליל ולכּן עמיק, עלמני מענא לרג׳ולה ואלנִיָה ואלצבר, כל מא וקעת פמשכּל כַּנרזע לכלאמו, כאן דיימן יקול ליא אלכּלמה לזווינה תפכּ לקפל, טְרִיקַה תפכּירו ואלחכמה דיאלו בקאו מראפקיני טול חיאתי.